كيف منكبر فالعمر منفضل اني مت بعد شريكي منعرف مزال انا صغار اني نكون معاهم اكثر وقت ممكن نحبهمش يعيشو من غيرنا مع هو وحده من غيري انا مناش هادي ممكن انانية اما نتصور اللي انا قادرة نهتم بصالي اكتر وبالتالي نفضل انه يكون في حياتهم اكثر وقت